Ok ma mɛ mu omakaranta masɛ we nɛ ɛfɛ ba ma wo ukup elama okap elampɔɔ mani kap elampɔɔ mani cap echunjya echunjya masi ne kpa nɔɔ mani gwɛsi amɛ efa an je leda mani gwɛsi ame efa ambɛ roba so egyan kɛ masin jɛkaka <hesitation> tɛkɛ ambɛ adama na ambɛ ayama nakɔɔ enum eva nama ko evya ke masi ko empɛt tɔɔ ema etɛ da yake <hesitation> egya bɛsi wɛyo ma mɛkɔɔ besi wɛyokɔɔ ba etɛ ba tɔɔ muku jɛ ma evarumuba bamu nɛ etɛ musu ko ɛtɛ xam be kipɛ bɛ da fankɔɔ sa na jambɛ ete ba ttɔɔ muku kave muku yɛ varu muku jɛ varu kumamu jɛbaopet xamfibi amɛkɔɔ musu jɛ yɛnjɛ varu nɔɔ ba gyi sa yaka mu vɛ gashi jyai evɔbɔɔ kɛ jɛ jyai jɛ pɛt na awe varu mu su jɛba nɔba tɔɔ mu <hesitation> sai nɛ ni bi bada ajan ɔbi ba kap elam tɔɔ biye nu dokɔɔ ma niki jyena awɛcɛ <hesitation> awɛ varu ma ni jyɛna egyankɛ sana. jɛna vɛ, O phɛ yeci tɔɔ o phɛ yeci masi nɛ varu nɔɔ ma varu ozaria mamima mavaru akwango ma kpa ncɛ ma si kpa ncɛ ma kimba sɛt da aja ma kap elam masi kap elam ma kamin maki. gyɔm ba pamba gɛta egyak kɛ sa vɛ ojamb masiki gyɛta ojamb pɔɔ ma ma sa kɛ kɔɔ admissin makɛn ba de odegree ma ma sɛ jɛ odegree ma din sai makin jɛ ma faru emɛ eva ma kin badaga sa ma. masha evaru din ozaria ahmadu bello university ma sin jɛ ema din tɔo ke shang ma si ma <hesitation> emɛ <hesitation> enjɔɔ si gan <hesitation> ma sin badaga tɔɔ ba etɛ ba ma kin set osava ma <hesitation> ma kɔɔ ocɛ ma kɔɔ ocɛ. a wɛ da abuja ne kuma onacɛ awɔɔ onzhɛ nima ka kpa once akpa ominna sa kpa ma tɔɔ sɛ <hesitation> biki ba kpa ezam bi kpa ezam tun osava kɔɔ nɛ fɛ kwɔɔp ne jɛ tɔɔ ama bi cɛsɛt embɛ kpɔtɔrɔɔ sɛt <hesitation> na awɛ chunga naka gɔmasi amɛfa,

Tmbi sɛt eshɛkneba tɔɔ elampɔɔ bisir kap biri kap elambɔɔ elɛm, mbiri kap oshinkafa, mbiri kap achit, mbiri kap ava, mbiri kap ovuza, mbiri kap enɛp, mbiri kap <hesitation> orɔgoo, mbiri kap <hesitation> owakɛsoya, mbiri kap <hesitation> odɛnkɛli mbiri kap duka egyanke si wɛnkɛ kap uridi mbiri kap tɔɔ duka bini kap elam. jɛnɛ mbi siki kap nbi fujɛ odɔɔr nibi jɛ gwesi nabi kokɛ bɛ si kpashɛ <hesitation> taimakɛ <hesitation> eyalim bi so ɛnkɛ wɛ etɛ masini kpa ovɛivɛi jɛmakɔɔ,